برش باید نرم وي او هره ورځ دوه ځله، سهار او د خوب نه مخکې، وکارول شي. برش د غاښونو پر مخ باید تر ۴۵ درجې زاویې لاندې کیښودل شي. ورو، ګردشي حرکتونه وکاروه، نه سخت یا تاوېدلي. ټول غاښونه برش کړه: مخ، شاته، او د ژامې سطحه. ژبه هم لږه برش کړه چې بوی کم شي. برش باید شاوخوا ۲ دقیقې دوام وکړي.